باخذ معي مظلة كبيرة عشان أتظلل حماية من الشمس, سكين عشان أقدر أستخدمها بكل شي, نصطي لتقطيع الأشجار, فلتر موية, لأن الموية أهم شي, ولازم يكون عندي شي ينقيها, حبل قوي بيفيدني في بناء مأوى, وحتى في صيد الأكل, قداحة أو ولاعة, عشان أقدر أشغل النار بسهولة, هالأشياء تضمن لي البقاء بشكل أفضل, وتخليني جاهز لأي موقف,